بالطبع! الإنسإن فيه إنه يأثر ويغير من- من المصير اللي هو بينتظره ، وفيك إنك إنت تغير منه ما تقف مكتوف الأيدي وتقول أنا مصيري مكتوب لا إنت فيك إن إنت تغير وتاخد بالاسباب ، و‹hesitate › الله سبحانه وتعالى هو اللي قال هيك ف إنت فيك إنك إنت تچتهد وتكون إنسإن طموح وتتخذ القرارات الصائبة وبالتالي بتوصل لنتائچ افضل.